Idogo hokomai adamrin hayat tojinan <hesitation> sahimo idogo, eninkaramido adamiri hosan tarko tonji ashirig fa sarifina hayatiniga, <hesitation> masalenilogo <hesitation> tarin firgaka aleia, lakini momkin tarin <hesitation> hokoman <hesitation> fa alie himaya <hesitation> wafiratijinani adamiriga, talimgoni, sahagoni, <hesitation> adalagoni <hesitation> gaseni hasilikangoni kir yani adamriga <hesitation> dingin hasilikan adamri wirwadan baijanani, awo yani ingalaka inengerka hagikomo yani <hesitation> adamrin haya joija ien irbin mojbeli.